Ya'á nriute aya'á kué, nrií xhinana mí'i, nruté aya'á kuii nrí xhinana kué hu un nruteá anrava nrí chón, natan nri tiuvaá nrií hó koño xhikutiú, <hesitation> ño kuchí nrijan nriutiá ya'á kuii ya'á kué anriani no kuejan, kandó nriami chevaa ihá ho nri vaxhi kuñó, hon kuyutiá mudu a kuño chikitiú kuchí.